Prifirissi fari na vacanza longa chiuttostu ca qualchi jornu ogni misi pirchì mi pirmittissi di staccari daveru da la vita di tutti li jornati. Avissi lu tempu di rilassarimi senza pinsari subitu ca avissi a turnari. Putissi taliari megghiu ‘n postu. Na vacanza longa mi fa sentiri chiù suddisfattu. Li pausi brevi finisciuni troppu prestu.